E fomba fisaboa agne mae- ratry kidikidy amy gn'ay da <hesitation> hania zany gny sy ahazoagne loto enigny ratry igny satria raha azon'e loto igny da misy mikraoba moa da lasa <hesitation> mihazabe igny ratry igny na koa hosoranao <hesitation> betadiny satria e betadiny zany mamono e bibibiby sy hoavy agnatinao aminigny ratry kely igny na asigny alikôly koa izay zany e fomba fiarovagne ratry kidikidy amignay mba tsy hampivonto enazy.